نوريلهم البلايص ايستوريك لي عندنا و كلشي و الا فوا نديهم لل مارشي بوبيلار بارسكو هادي غادية تكون اون اوكازيون باش يتعرفو بلا مونطاليتي غادي تكون عندهم اون ايماج على الباسي تاع لا فيل و اون ايماج على بريزون تاع لا فيل و الشعب تاعها كيش داير